जैसा कि आपने जाना कि अपना बाल टेम टेम के हिसाब से खराब होता रेवे। कड़ी ऊपर चल जा, कड़ी नीचे चल जा। इस वज़े से उन्हें बार बार हाथ से आपने साइ करते रेवा। पण जद अपन तो हाथ से सइ करा। तो सही नहीं हो जितरा कि अपने खंगा से करा अब खंगा से कहीं हुआ है कि सबसे पहले जो अपने खंगो। लेर ऊने एक बार तो सीधा कराना अब सीधा करवा के बाद मैं आपने उन्हें साइड की मांग पाड़ांगा अब। करें तो एक नंबर जम जाएगा अब जैसे भी जमेगा तो हवा चालो कहीं हवो बाल नहीं बगड़े अब। अगर रुक जाएगा पर हाथ से करना तो आप बगड़े जाओ थोड़ी गणि हवा चाल बग बाद में अगर अगर अपने कंगाश करेंगे तो एक नंबर जम जाएगा यह वजह से अपना अमेशा ही कंगाश। मांग पाधनि छावे जी वजह से बाल एक नंबर जम जम आया रेवे कंगो सबसे ज्यादा फाइदे मंद रेवे।